Meere, buytari go'o, buytari diɗɗi, buytari tati, buytari naye, buytari joyi, buytari diegon, buytari jeɗɗi, buytari jetti, buytari dienaye, buytari sapo, uytaare sappo e go'o, uytaare sappo e ɗiɗi, uytaare sappo e tati.